Ebo enkola eya baana ba bwala yabire eyabire ekukyuka nti ababyaire ennaku zini batandikire okumanya omugaso ogwa kusoma naddala edi abaana baabwe abaala era bakugezaku muno okubba nga bakubayambaku okusoma.

Enkola y'abyanyegesya etumbukire e government eteiremu amaani buli muntu akusobola nga akwega nokusoma nokumanya ekyo kyayina okola okoba abantu babe nga bakusobola okwega okusoma no nokumanya

Obulame obulabe obukirimu ekyo ekyakukolesya ebintu nabantu abandi buli nti obulwaire bwazire okusobola okukolesya ekintu n'omuntu nga alina obulwaire nka akawuka ka mukenenya oba akawka ka sirimu nakakusiiga.

Enkola yabyanyegeesya jini eyambire okwiyawo obworo nti abantu bakufuna emirimu ate bakusobola okusoma mbamanya ekyakola, okola ebyabulumi, ebya bu ebya kulunda aaa nebya buvubi bituyambire muno nga tukwakala omu omuuu omubyanyegeesya.

Osobola okulwanisya okwelaliikiira okuzwa omu bizibu bya buliizo uum oggeza nti oinza okufuna ebintu ebikusobola okkubuzaabuza nobba nga tokwelaliikiira muno ng'okuzenya ebya mizenyo, okucaaliraku abantu noboneka nga ebizibu ebyo ebya buliizo obizwiiremu.

Okufuna ebyanyegesya ebisai kyongeire okutumbula kyongeire okucuusamu obwoomi nti abantu ati bakusobola okkola emirimu egyanjawulo nga bamaare okwega n'okumanya ebyakkola abantu bakwingira ebibiina ebibiina nibafuna e sente ez'okwegaitira amwe nibasobola okubba nga bikulaakulana nga basomeseibwe era nga beegere ekyakkola.

Omuntu nayi nabanga ayina obumanyisyo bwa kasubba omukitundu kyaiswe ekikusokeera dala omuntu oyo tumutwale omudwaliro akerebe akeberebwe babone dala dala kasubba, ekyakabiri tetuyina kusembeera muntu oyo, ekyakasaatu tuyina okumusomesya okuba nga akumanejinga aahh akwata kusai akasuba kamwei.

Essimu yo ngikolesya esaawa yoona yoona kubanga yo ekwetagisisa esaawa yoona yoona omuntu asobola okubba nga akkwendya akkubikira aba kumulimu kituufu yo essimu obba okugyendya esaawa yoona yoona emisana obwiire mba nkugyendya okugikolesya.

Byosooka okukola okwetangira ensiri ng'obbasirye ekikusooka tolina kubba na kisiko ku lubuga olina okusaawa ekisiko okulubuga kyona kyona ekyakabiri olina okusula omu katimba aka nsiri ensiri zireme kkunena ng'obbasirye.

Omwana alina e vitamini ezikumala talumbibwa lumbibwa ndwaire.

E pressure okuba eiguru obona omuntu oyo nga omutima gwamwei gukuba kumwei kumwei omutima guba gukuba kumwei kumwei nga ate omuntu oyo aba ne bugumu lingi omu mubiri nga akutuyana saawa yona yona misana bwire omuntu oyo aba ayina e pressure

Emyaka egyakaire ebyanyegesya omukitundu kyaiswe bibaire bibbi naye esaawa eni ebyanyegesya omukitundu byaba bikulaakulana kuba ababyaire batairemu amaani muno okuboneka nga abaana bakusoma. Abaana beegere omugaso gwa kusoma ee.

Omusujja guni ogwa nsiri nsobola ogwetangira nga nkusula omuka timba ka nsiri aaa nkusawa nkusawa ekka yaiswe ee awo mba nsoboire ogwetangira era nobwe gunkwata nkwaba omudwaliro mangu mangu naye ekisinga obukulu kusula mu katimba ka nsiri zireme okunena.

Enyegesya oba amasomero amasomero gabire gasomesya abaana ebintu ebyanjawulo okwekuuma ebyabulamu kale no nokukola emirimu ejabuliizo ebyo byona byona byembazireku byabire bimanyisya ekitundu

Abantu omukitundu kyange banywi bamukago kuba nti tukolagana amwei, omuntu nafirwa mwiza amwei nimuba amwei nimukora amwei naba nembaga mwiza amwei nimukora amwei nibakumanya ati awo mubba banywi bamukago omungeri eyo nti nti mukora amwei mukutambura amwei kituffu.